Jukurei imiari reta ke mopeti detective guramui peguaiño ovae ñe iyeipe jaema jokope kia nipo oikuatia supe, jaema öe oguata jaema je oyemongueta oiko, kiara ome kua seve jaema vi jae ojovi omae je kia ko ombou je va.